עְסַל רוּז מזְיַאן חְתא יוֹלִילמא נקי, פלאכסרוּנה דיר שוִי זֵית חַמַר וְדִיאל עַצְמֶה ואלבּצְלָה, זיד רוּז וחרְכּו, ידל מא לכל כאס דיאל רוּז, כאס ונס דיאל מא, זיד אלמלח וְגֻטִיה, מתן יגלי נֶקֶס אלעאפיה וְכליה יטיב עלא חַאתֶר חְתא ישרב מא.